انا يعني بكل صدج انا ما بحب افجد لا بصري ولا سمعي بس اذا كنت مضطر اني اختار واحد منهم فبعتجد انه راح افضل انه اخسر سمعي لانه اشي كتير صعب انه الواحد يهكي يعيش غير ما يشوف اي حدا بكون حياته كتير صعبة وكتير بيكون متعب للي حواليه واللي يعيشون معه فبختار سمعي.